Hali emiyembe, hali emitsungwe, hali esya ndimu, ebidedeima, ihabanika esya vokado, ihabanika amero, ihabanika amapera, <hesitation> ihabanika, <hesitation> esyapapaya, ihabanika esya water mellon,